نه، ټول څاروي سترګې نه لري. ځینې ساده یا ابتدايي ژوي، لکه سپنجونه او څو ډولونه چینجیان، سترګې نه لري. همداراز، ځینې غارونو کې اوسېدونکي څاروي، لکه د غار ماهي یا غار چینجیان، د لیدلو وړتیا نه لري یا سترګې یې کار نه کوي. دا څاروي د نورو حواسو له لارې خپل چاپېریال درک کوي.